باش نسرحو لافابو و لا تواليت كناخدو شي حديدة تكون طويلة بزاف باش نخشيوها فديك التقبة و نحاول ندورو بشوية ولا حسينا بشي حاجة تقيلة نجبدوها باش نحيدو الشئ اللي كيسد القادوس و هكا شوية بشوية نسرحو القادوس كامل